<noise> kumke zong puktemu beya, aah maa ban kumke sonke mabe rii, kumsin mu teu keu kpensel na siisi beya, mad mamu seh, mu yel neh tem seh, zong ah mu kum buri pad mu pa nebbud ii looloraa, ii teu lamke ru, mu lii gbed kin keu limtaa, nyam laruu, tigeulu, mu kum keu nebbura zong ah mu da buri keun kole, mu sit keu neburaa, mu neu keu nebbud she, mu yel neh tem seh, mu pah nebbud ii ki lamke kunu, ii beh mui geu ii looloraa, gam mu tooh bu looraa, ah ko mu bid tuuh zong bu ko, tuussaa mu teu man dii, mu ma mu beh teu nyedke neih, kuma nya yeh paya da ii sikya ii baa ii dan egya boo eg kunu ko neh aa maa ban tuuh ri nya ko maa ban she, ii ega yaa, ii beh teu soneh, mu maa, mu yel neh tem seh, mu yel tuuh ko seh, mu yel vaneb tem seh, zong ah mu kum buri geu koole, mu teu nebbud lod toonaa, nebbud ii teu lamke kin keu maraa, aah, doctor waa, doctor neh sona, ndai geu. Nkeu in ningma naa seh, nguu mu ban beh seni geu, idan tem yellaa, toh! Aayerii kumsin kumsel sonaa zong puktemu beyaa, mu bag vanebaa, ko mu dah langsi wuh sen mah, mu kum yilu, teung-teung mabeh keu vanebaa, mu yeli ten she, mu yel neh waa tem she, mu bob gbed liikeh teu kunu, mu bob sii gagkeh veukeh teu kunu, in beuraa ye keu akin deu koole, ari nbe mu teu man geu, kum sin kumsel sona zong puktemu, aah mu pah ma tembeu, kum mabe reu, ah kumnsin kumsel sonke zong puk temu beh, aah mu bah ah ma neh ban seni geu, mamin keu akin deu kumsin kumsel sonke, toh keu akin di, ari kum sin myedke sonkeya kumsin kumke puktemu beh lamkeya, mu kumya mu yel neh tem seh, bit mu ban sang, mu yel nyam tem she, vaneb kenan, mu yel vaneb tem she, ina mu numu mu bah man man di, ma mu bei soneh, mu teu keu sii veuke nau, mu lii gbed kunu, mu nyeu kunu, gullum nwuo mu seh, mad ko koh mu seh, mu yel neh tem seh, in beura ye keu ah kiin koole, mu teu man geu. Ora kum sin in sona, kum sin kumsel sona mabe zong puktemu. bit mai od ban sang, ken mu ko mu yelli tem seh, ari pat, lamke ri tah, yeb bud ko tem bo yel seh, inah mu yi bo bo keun di, nenah vaneb sik mu nen yilesu mu bob zogo mu pibu rii, nbe iti bobaa, nyaye ii beu senigeu nya aaye npi neyha, auh, ii deriwa kunu, nleb auh, nlebya, ii dedbuwa ya nuubooru ii ba seni geu dabo teula aayeu, nteul buyaa, keu ah kini kuma, ii e mya dai woya nuubooru geu ina nya buri, ii teu mana, kuma ii teu liin numu, booraa ii kum siin numu-numu ina ii teu man deu geu koole. Aah yeri, paa samu, tem lam mu son, ari kunsiin kumsel son zong puktemu beya, bit mu baya sang, ari kunsiin kumsel son zong puktemu beya, nebbud boo gab ayeri kunu, mageu in bra mu gari ning-ning ya mu dii beu kadchi yeu, ora kumsin kumsel sonke mabeh, ah zong puktemu rii. Npi nengbad bud gbaa booraa, mu kang, nebgbad braa ye rii mu kang beu kunu, maraa mu duuh neh seh, neh duuh mu seh, mu jib neh seh, neh jib mu seh, mu naah neh seh, neh naah mu seh. Mu yel nyam seh, mu kum yi keu aah kin, zong aah da mu kum beuri geu koole, nebbud ii wong kiina, nebbud ii wong bud jengha, keu nenah mu bai yeri kini, ora kumsiin kumsel sonaa zong puktemu beya, maah mu yi nebbud boo kii lamkeya, zongha mu daa buri geu koole, npa pimu teu tuuh gbaa, mara mu kumsiin neb yilbeh woraah, ina ii pah ma baah nebbud di, ina ii baah ma pii nebbud di, ina ii baah ma keh nebbud kpank beu rii, nbeh mu naah neh seh, mu maah in deh geu koole keu tem lamkeya, keu tem mu ning neh, mu duuh neh seh, nebbud ko ii lamke ruu, nebbud di ko ii ban seni geu, hai, neyha ye kini ooraa kum siin, gbarowa ye kin nii waah, boo baah, aah waah, ben fintan waah, ben fintan daah kii yaah, ded mu ya, baah mu yaa, beun kii lamke ina mu ma rii yi geu, aah rii kumsel sonke zong puktemu beya, aah rii kum siin kumsel lamke zong puktemu beya. Aah ya ii ded madam celi ya yesii ru, madam celi waa ambe siin waa ye waa, waa ye maah bu tuuh nyedke ning zong, waa ye oo rii gad nyedkeya.

Lam saah mu kunu, aari kumsiin kumsel sonke zong puktemu beya- aari kumsiin kumsel sonke zong puktemu beya, boo baah geu, neyha ye kini, yaa maah sunu, maah ma beun kini. bob mu mau ina ye rii yaa, tem lammu keun gbaku, gad mu paah teu turu wora, kum siin kumsel sonke zong puk temu beya. Mu tii keun baah naa, ina bah tikpeng san beun ko beun bagn kpang oo koole geu, aah yeri da bun lamke paan tem ba, ban lamke kin kunu zong puk tema ruu, nbe nebbud ii teu lod loona, ii teu gbed liinaa, ii leu mad seh, ko ii leu mad teu keun ma, nyam ked beu kpank ii bob-bob ii teum ganteh bud teu kunu, ii nyeuo ganteh bud teu kunu, sii boo gag teun emah, aah rii mu bei keu aah kin geu, kum siin kumsel sonke zong puktemu beya, aah rii mu bai ta sang,, kum siin kumsel sonke zong puktemu beya, lib mu bai wongha aah ye teu keu aah kini, lib mu teui ban deu, mu bai teu keu, tem nyedkeya, temm ah oo leu kunu, tem nyedke keu tem leukeya, ken mu beu seni geu. tem beun leuya, nageul aah nah beud ii pau, paa mu yau wa tem, temleuya, ken mu tem leui geu, mu ma rii, aah rii kum siin kumsel sonke zon puktemu beya, mu ii ken mu teu gbaku, mu gab ya, aah ya ii baah ya ma gam wongha, ina ii ded mu rii ii beu seni geu, nii maah siin, ina ma ben kin beu, kum siin kumke sonke zong puktemu beh rii, nebbud temu beh rii, nebbud tem paa be oo nyed kunu, boo looloora, boo kii lamkeya, ken mu mah oo kii lamke mabeya, maa leuw tema, keu nenah negeul oo, baah tem beun leui rii, ii pau tem oo leui rii, temleuya rii, aah rii koh, nbeh tem oo leui geu, mu teu lamke ruu, tuu beu raa ma man di geu kole, ma man keu tem nyedkeya, amma tem oo yel yi geu, ma man laa? Tem mu ko yel ko, aah rii kum siin kumsel somke zong puktemu be rii, gad meu nyii teu aah kini, ma vug kunu, mu jai leumu, mu fag nyam ya, mu paa popsi ya, mu vug ya gbaruu, mu lii in liin ya, mu lii inliin siina mu vug ta gbaruu, mu em ta zong aah mu daa bur ii geu koole, ina nya mu rii ma maah be ya sone, mad ga, negeud ga, sai tem lamkeya, zong beu raa mu da beu rii koole mu mai keu aah kiin geu, mu birai ya mu leui geu, mu kii lamke gbaku, aah ye rii ko kum siin tem in soonke aah zong puk temu rii, aah yerii ko, kum siin in sonke zong puktemu beya, ma sunu, maa fag nebbud in tedne-tedne sii, ma maa tuusah, ma bob kunu, maa ko mu bob ya, aah ma liin ma lii aah ma liin di mu wub ya, aah piin dii ko, maa pii kunu, mad ga, nii ga, kum siin in sonke zong puktemu beya, maaa sunu, aah ye rii geu koole, nja mu teu leumu, nda mu teu leumu, nda mu teu galeu ne, nda mu galeu ne seh, in beuraa mu garii ya sodke beu rii, nenaa mu soraa wong gam be ye rii mu bai yaa tu tuu woru ri rii, ii bag in beu rai ning-ning-ning, ya dii zong aah mu dii beu kadchi rii, aah rii kum siin in sonke zong puktemu beya, ma sunu, kum seun in sonke zong puktemu beya, ma sunu, in buraa mu garri ya, mu bai yaa, sodke beu rii, nyam oo paa beun son tem baah, bit bai siinaa sang, nyam bagn beyaa, ndom teu nyama, nbag teu bah tikpenha, Keu aah kiin dii nbag teu bah tikpengha, ndomti nyama maa naa geu, nbeh bob mu daa yaa nyam langsii wuoo, mu kuma yaa, mu fageu wa yaa, mu naa naab nyedke beud yaa, aah kang vaneb dii, mu biraai geu, yaa mu lii numu keu tuu kam beud geu, kum seun kumsel sonke zong puktemu maa sunu, aah ye rii geu, kpang ooh iirii seh, kpang oo teu guda ning, kpang oo teu ninggumaa. ninggum yee, mu jing gaa, maa mah in sona, maa yel neb beud tem sii, maa baa beu wong sona, zong kam beud wong son baan geu ndaa nebbeud keun nanaa, tem boo dan yelaa, nem mu baa bu yaa, tem boo daa yel teu kunu, meu gab yaa, wonghateung-teung mabe keu vaneba seun son dii, ii iyi geu tem boo oo yel kunu, nem mu bit yaa yil geu, mu kii lamkeya, nem, nii maa seun mu kii taa lamke gu? Oo raa, kumsin kumsel sonke puktemu be ma sunu, kpang beuraa meu tii nyin ning-ning-ning, gong-gong-gong-gong, nwal beui odbaa ninggum dai gumyaa, ii nwalya odba ninggum keu aah kiin geu, bil-bil yaa geub ning, Geub kambeud ko gong-gong-gong. m bit yaa walbil yaa, geub beud kakeh, bil yaa ninggumaa, keu aah kiin dii, oo raa kum seun in sonke zong puktemu beh maa sunu, bum oo jaa sii, neugeud oo jaa sii, duusel oo jaa sii, in ning maa oo jaa sii, nbeh neugeud lum beuraa rii jaa sen geu, aah keu aah kin dii kum seun in sonke kumke zong puktemu beya, mu bai yaa, keu nenaah mu gam teui yaa baan kiin dii kini, maa daa maa gaad nuubooraa. maa baad maa sik nuubooraa yew, maa paa kunu damaa paah tanseu sarru, ne beuraa zong puk temu rii, aah ii yi in kam beud gamn beh, ina mu gaad beurii, keu ina mu gaad mu zig beu rii, ii da ii neuyaa, ii ked yaa, ii egg yaa, ii beh in beud dii yaa nuubooruu geu, nuubooraa pah mu pah ii tamseu sarru rii, ii beyaa keu aah kiin geu, ii teu baa na geu, kai! Neyha ye maa tuu nyedke yaa, aah rii ko koole, <noise> pah saa mu meu kii lamkeya, kum siin in sonke zong puktemu be yaa-kum siin in sonke zong puktemu be yaa maa sunu, mu tii kiin baa naa, kpank dii iirii seh, kpank teu ninggumaa, baa-baa kii taa gaa. Wong dii ko taa neh, aah rii ko taa neh, oo rii kum seun keu aah rii kiini, zong puktemu, nyel neh tem sii, neh oo yeln tem sii, zong aah nda kum beurii geu koole, nkum yaa, neb beud ii teu lamke kiinaa, ii teu lod- lod lamke loonaa, ningmaa maa beu seh, ii teun keun moonaa, mu beh neb beud, keu aah kiin dii, kum seun in sonaa, keu aah kin dii ko, maa seun geu, kum seun in sonke zong puktemu beyaa, ii neu neugeud sii, meu sii, meu neun gaa, nyal mu tem sii mu yel tem gaa, zong kam beud nlaa mu teu nen kaad maa. mu ko kpangha, nbeh mu koo kpang mu em yaa, keu tem ning neh, neh, tem da meun yelaa, mu neyha, nem em mu daa zong aah ye rii ya, laa mu kaa nen karaa yerii seh, duu mu kaa dduusel aah yerii seh, aah rii lammu son, keu aah kiin dii, mu baa taa, oo raa kum seun in sonke zong puktemu beya, kpang dii iirii seh, kpang di teu ning neh, nbeh in beuraa mu gaad ye koole, maa mu teu bagaah, meu jai leumu, mu maa taa, mu te leumu, meu buu taa, leureu muu, meu lem yaa dii gaa leumu, bit mu maa taa, bit meu maa taa neh, liib mu maa in beuraa ye, seng geu koole. aah rii kum seun in sonke-insonke zong puktemu beya, nyedke sag, wong mabe rii taa, keu aaah ii kiini,